Kuba no'kugumisiiriza, naija akusingura. Hakusingura no'kwiika oho otta, oyine kutekamu amaani. Weba ottarikukora, oyina nka kuliima, byaara butungulu, obyala obulaaya, obyala obutungulu, obyala obuyaara, obyala ebihimba ne'bitooke, ebyo bintu biirimu sente, ebyo byokulya biirimu sente. Hati ebyo bintu bwo kutunda, no' tunga sente no weyaiyayo. Kyotuura no'koraki nogonza, ekyo kimu. Hati nyoowe kanye nkusobora kuha ekyokurooraho, nkaswere mukazi wange, nkaba niina essefuuliya ebiiri omunju, betwaziire emyeezi mukaaga bulikuumu kyoona tumalilize kuchigura munju. Ekindi, omukazi ya'tandiika kukora nangye ntandiika kukoora. <hesitation> Hati nka saaha ziino nko wange okamurora, tosobora gamba nti bano bayiine enaaku, twakora, twateka, omukazi ya'gumukiriza, enaaku yatuwa.